Anjara asa famelan-keloko zen̈y amin̈'ny fiainan̈a ntsika, an-ten̈a koa tsy mahay mamela heloko an-ten̈a zen̈y karà olo tsy mahay miara monina amin'olo; koa fa misy olo araiky zen̈y man̈ano adosoan̈a amin-ten̈a; meloko amin̈any in̈y fo zen̈y anten̈a tsy amela izy olo jiàby manjary tsy anan̈an-ten̈a ny ten̈a hafalian̈a; de tsy mahay miara monina amin'olo koa zen̈y an-ten̈a, ten̈a ilain̈a zen̈y zio.